Akari sien <hesitation> ogbema ko mite mia bal sien okana ma bal okana oony di oghal mo odekulo mi amaar iyal ibam anmuuny onin okol ma merit onin okol ma kelomni odekuklo ku mi atugha odighi adighaagh odighi adighaagh pho ami okonom yogh awe okonom ibem anmuuny mi aku ghuron esi ho sien okana community ku mi ra konom yogh ghan we iduo mira konom gha bo ubem mo ikpo amio enaan pho ku re konom ghan enaan pho ku re konom neghan imi ebulo mi ekonom rotu ghaani ko bem ipe mi ra konom me me re nighe ni ku ki ikpo ami mi ra ra ango ghan rughuenien enaan esi idue pho odi ra dighi bo awe pho sien ema pho upomoghi ani imi iboom sien ema pho sien ema okana pho anmaniiro alephiri anmuuny upho moghiani imi ku ni khen aadikuanaani ni khen bi bi di ra mi dooph ro ko ni rogho pho ami ro si gheri rokonom omogh we enaan pho ra konom ni bidi ku ni ra seph ni omoghwe enaan pho iduo odi ra konom mo bidi bile khen ebi sien pho mi atugha odighi adighaagh mi etugha pho mi dighi ni iboom araar ingo imi otue mi odighi pho esi phi pa pho ku idighi yaar di mi aghi aguphoghom otu di mi ra mina ni ghan nyidi pho obo mi re mina ni ghan nyidi pho obo mi umoghan otu mi urughan ku mo otupho ami ipe pho ku esi di mi abol ghan ibol mi ra loghomani otu mi ma mogh esi omina ipa ku esi di mi rabol ghan khen ku ka komaani edien Ipa ku esi di uni ra bol ghan pahen ku ni abile ajoghom loor ami otu iitugha nyidipho dien mi ra ki ghan otu iitugha sien unport mi ra ki ghan otu iitugha mi ra sephni omogh we naan pho ipe odi ra dighi pho ku ugho imi esi phi sien pho mi ghughuoron bo enumenum awe pho ro tu mi ko aben ibom idi ro ko raar pho orh enuu enum roko ni ko ghian risigh mi ra sephni pi idi esi phi sien pho mi etugha bo odighi adighaagh me dighi ingo imi bile khen mia adighi ni oye arokonom khen di mi abile ghi inon iitugha iitugha. pha ayoor ebaze ephen aheaith pho yoor ro konom ghan ibam anmuuny taphni rogho bulo pirikuo maar ro sighe ni ku ru mo naan iyoor yoor ro konom ni rokonom ni bidi mien odighi pho usere pho imi ubere imi sien imoh healyh centre ku idi ra ki gha bo odighi pho ku yoor rokonam ghanitam anmuuny pha mi otu imarami ro tu orabal ibam anmuuny di piri kuo omaraghi <hesitation> ibam anmuuny pho omaraghi bo emogh mi sia pho di niin <hesitation> di bel a dughul otu adie omaar pho ku eghi esi gogh uwanyn esi oogh uwanyn yoor ro taphni bidi gno bidi oogho taph ni bidi ro gno bidi ogho onu ipe idighi epe otu odighi pho so odighi pho opo khen ru loghaan imi dighaagh odighi pho opo pho mi adigh bo ru loghaan imi dighaagh iboom Abile ni ubighe imi ra pophe abile ra ki khen otu iitugha pho khen obile ophophe <hesitation> ipe mi atugha bo idi epuom pa odighi pho ru logh naan imi dighaagh awe khen ro tu nipa pho otu arokonom mo opo pho yoor ro ki gha bo okonom ibam anmuuny pho awe ro tuni ipe <hesitation> pa arokonom mo igeh pho ku a pikiri ami obumoony laru miku ka porageh dien odi mi ageh ema pho odi abua bo kuaru mi geh sia pho odi aman bo mi ageh adogh ku odi agbinon oghi omiin opo pho ka taapho bo nyodi ipe araar di yoor ro dighi ghan ku yoor roki ghan odighi pho opo pho <hesitation> okpom <hesitation> <hesitation> dibel adughul otu pho omoom awiki pho kui edi yoor ba bo otu odighi pho ogbar odighi pho re higheel gba bo die bio tue di do kai gha bo bo ema khen bpomoghan khen igey <hesitation> we pho we arorumowa rokougu gha bo ibam anmrunny pho po ema pho urol gborode bi di mi ku <hesitation> <hesitation> lahon upho ghan osun pho egbigh pho egbigh pho epe pho mi aphoga bo egbigh pho wi ka sighigh ni raar di odighi yogh idighi di odighi sien <hesitation> ogbo abuan ro dual Mi asi ghe ango buen odi bo in me <hesitation> ango pho mi asighe ango bidi mi abile inhen yoor ughi ghaani bile ghaani usighe iyoor oghi iitugha inon odo iitugha di yoor ko bile otugha so that yoor amaa oleghiri ipe ko dighi bo odghi pho ku odighi pho ka kha bo ophan ibamanunny ema odighi pho reki mi risigh mira seph ni omoghwe bnaan pho ipe ku idi mi mogh oghaaph isien anyidipho ebile eru eten mira beph ghan khen ni ozoh ozoh ahen mira beph ghaani b/kos mu mi upogh bin me pe pho bin ku edi me mi ka sighe kualiom edien ku ozoh na obeph na ka leh ika ni ra ki ghaani khen ni ozoh mira beph ghaani ozoh ophiiny mira bephni rakaany mira beni ataka mira zuphni adighi pa mi ma ghi aben ataka atu asa ema pho rengo ni ma oboom <hesitation> ima iphen na kue no ro hini bin lo wa ataka bin lu oru oghel biu kin mogh igar omoorhg ibamanmunny ro mophoghi ni igarri ohaany na ma ghi akph ohu kuo mi azuphoghni ukro mi azuphoghni ataka mi azaph amnzedi mi ra sephni ipe pho araar di mi ra dighi ghan di ema pho <hesitation> ephen ema m odi bo mi ra mogh suo ka pu oghi araama mi ughili agheel aama pho araama pho mi aghi bo odighi odighi pho Eeh iboph ku mi abile pho abula ephen buan ka anuan pho phon pho ru phet imi b/cos ade enyenum iyar ku na azuph ke engo yina eboom edien di ku epughan ke yina eboom edien so emi pho ephen pho khen bia mi odi pho bin anmunny ana pho u/mogh iibaghami ema pho epo anmuuny ema pho rowa khen sigheton obophonu biu ku edi anmuuny ema pho odi ema khen re kini risigh abue pho odiemiom bo ema pha ro di ghini geny ko ongo ema pho ku mi ra seph ni bue pho rei yoor odi bo sien ema pho ku ephomoghian edi bo iduo pho b/kios esi di ephomoghian ilo oghia risigh ka tol mira seph ni abuan pho khen epho kun edi mem di eten yoor ughilighuan yoghani oghilighuan oghi ephen oghilighuan oru ephan we ghmo me gham ku nyidipho uwemu pha yoor chairman pho usighe bo iyoor asere sien pho epho edigey buan pho eghilighuan ilo yoor opomiom ni loor torotoro be oye lo ya wa omul adighi ra mulidighi ole ra wa obeph ozoh ra bephni ozohpho ku mi ra sephmi igey muuny ewa phe ra bue pho ropogh bo ama pho iduon eepho pho edi bo ni sien ema okana oghi arisigh odi beni sien ema pho okana, okana ema di rewa ghan si ghi ton eejeho ku ed sien ema pho mi ra sejeh ni igey ipe ku idi mi anogh oghauph sien otaany pho o me dighio